मि तव जानवरो माँ संगूर और गनहिल देखि की बहुत घिन ऑन, संगूर और सुँगुरो जो घीचु होन्दु वे ते देखि में बहुत ज्यादा घिन ौंडी जो गणेळ जो ची वो चिपको चिपको और कड कड वाली आवाज सुनते में बहुत घिन ौंडी |